العمر ما هو مجياس لتعجيد الحياة، وإنما ممكن بزيادة العمر تزيد المسئوليات، وكمان <hesitation> ظروف الحياة صارت <hesitation> أصعب شوية بسبب يعني الظروف <hesitation> بتكون <hesitation> إقتصادية، ممكن بتكون حظوظ، فكلما كبر الإنسان في العمر، زادت المسئوليات، فزادت الحياة تعقيدا.